ⴰⴽⵉ ⵍⴰⵍⴰⴽ, ⵜⴰⴳ-ⵀⴰⴷⴷ ⵏ'ⴰ ⴰⵙⴰⵍ ⵙⵓ ⵉⵢⴰⵏ. ⴰⴱⵡⵉⵜ ⴷ'ⵉⵍ ⵀⴰⴷⴷ ⴰⴰⴷ ⴰⴰⴷ ⴰⴰⴷ <unitelligent> ⵍⴻⵜ, ⴰⴳⵉⵜ ⴼⵜⴰⵡⴰⴷ ⴷⴰⵡ, ⵜⵢⴰⴷ ⵜⴰⴷ ⵉⵢⴰⴷ ⵜⵓⴽⴰⵙⴰⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵏ,. ⴽⵓⵜⴷⴰⴳⴳⴰⴷ ⴷⵉⵙⴰⵎⴰⵏ ⴰⴳⴷ ⴷⵉⵙⴰⵎⴰⵏ, ⵜⵢⴰⴷ ⵜⴰⴷⵣ ⵎⴱⴰⴷⴷⵉ ⵀoⵀⴰ, ⵜⴰⵇⵉⵎⴰⴷ ⵜⴰⴷ ⵜⴰⴷⵉ, ⵜⴰ ⵀⴰⴷⴷ ⴰⴰⴷ ⴰⵜ ⴰⵙⴰⵍ ⵙⵓ ⴰⵏⴽⴰ.